انا مش عندي العاب مفضله ما فيش يعني عندي لعبه معينه انااملعبها كل شويه بس بحب العاب الذكاء عشان بتخلي مخي يشتغل ويفكر في حاجات ويسترجع المعلومات علشان لو كان ايه ؟في معلومات فقدها يعني ولا حاجه ، و بحب الالعاب الي هي اسلي بيها وقتي ، تكون مثلاً بيت عايز يتبتي العاب الطبخ الحجات دياتي